Kängäluitsast lätt vahepääl vaja, ku käng om näütüses nii tugõvahe kinniq pantu nüürega, et jalg ei lähe lihtsähe sisse. Sis avitas kängäluitsas väega.